अन्ग् जिहेतुएकु ओफिस खमनि मौअ बएकु। <hesitation> ओफिसे लिन्किअ <hesitation> तो बर वोर्क्-रेलतेद् एमैल्स् <hesitation> अन्ग् जिरबु होद्ने जेय। <hesitation> ओन् अन्द् एवेरेस्त् मौल वपर् अवु ब ओफिसे एमैल् होदन्गु ब। मन्प मन्नि होद्ने जेय। <hesitation> मन्तौ, रेजुमे <hesitation> पनन्गु। भेहु बैरिब् ब। <hesitation> पेर्सोनल् एमैल्स् न थन्गु ब। पर रौकु होद्ने जेय जिहेतु दनिअ। व्हत्सप्प् उसे जेय। <hesitation> त दिरेच्त् मेस्सगे जेन होद्ने जेय। किन्तु एमैल् उसे क्लुब्ने जेय। <hesitation> एमैल्स् न थन्गु ब। <hesitation> वले वपर् फिले त्रन्स्फेर् खमनि न जिरिब। मजै प्द्फ् मन्जे। सेन्द् खमनि न होग अवु ब। <hesitation> फोर्मल् लेत्तेर् मन्जे। पुतैन् न होब। <hesitation> भेहु वज्दे एमैल् उसे क्लुब्ने जेय। <hesitation> जिहेतु द पर एमैल् उसे क्लुब्ने जेय।